أنا بفضل چميع أنواع الموسيقى ما عندي موسيقى محددة بتابعها ، ولكن لو كان ذوقي الخاص چدا ف أنا بقولك إني بفضل الموسيقى العصرية; الموسيقى الحديثة اللي بتدي إنطباع لروح التكنولوچيا و العصر اللي احنا بنعيش فيه ، أوقات بفضل الموسيقى الكلاسيكة لما نكون بدي نشعر بشوية هدوء بعض الطمإنينة ف بنسمع عنها.